ọ ka okom mo na Pon, mum iki waizi ka na ponin da nan? ok Pondawi ne keɗe, mum iki waiji kanun da talla mu wai teije a ɗoni, kana lo'iki kan lo'iki je a ɗoto, kana nda merge ka weej mu wai aṇa toomni, a ɗoto, kanu da talla da teduk landa ka weej land muwai a ɗoto, ọk nam ka ween nam mu iki waizi aṇ saan waamọnjaanam koṇ ọkẹi a keɗe, mu mo sạan waamonjaanam kon,̣ ka wee lo'iki kazak kaza. k lo'imuwaize a kazak kazak i mu wai waizi, ka we i mu wai a kemji, aṇki mu wai aṇ saan waamọnjaanam koṇ, ka wee mum ka waiz ik laljin mana weego kina lal mana nam koṇ, mu ken ka'mani iki a waizi anki mendaṇ aṇga manam koṇ iki waizi waamonjaanam da mani takin takin, mu mo ken ka mani i meendan a waiji anki waa mo yi- yile yi liye Pọ miye a ne takin aṇki meendam ka kendim, muteize kurgute pudei ka wee i meendam iki waizi, takin da mawobo, ka we mutaize a ɗoni, kanuṇ da onuk waa mọ ndọgọr, ọ takim onuk waamondogor yajin da kebe, pon ma muteije ndam mo yil waam iki tada oni, ka mum kan dam, mu wai teije ndam mo yil waa oni tisum nam yam otigo aṇki yiṇganda, ọ ng̣a sidam mutaize kanuṇ oksela, kanuṇ i onuk waam mọ Pọ tam mendam gan yile waam moi ganda yile on miyem gandam, miyem ga kendi, ka miyem mo Pari, mu wai tei gan ilei oni uk la'liin mu ne ki yadɗi mini, minim min ga waam, minim min yepudsi gai min weeg la'liinmu ki yil kwaadwu mo ya da sum tis ka mini mo ya yiltu waa yiltu ondu ka min Paiɗai, to min weej miyem ananbeena ka waiz ik ukmo mum ganda iki waizi, mum gan dam iki gan yaa marsi, aṇki ka gandam iko wọbiz wobzi amma mum ganda mọ koobini iki waizi ko kenin jo iki waizi, pidim mo keni pip iki waizi aṇki meendam ang̣anda anki meendam yamb rikko onuk waam mo paiɗai, mum gandam mọ pọtu mo wa koobo waa wag ini wagzi waa pọndau waam mo yi yaam, waa pọndau waam mọyi onim mum iki waizi pudei pudei ka wee yaziṇgi wurwụrọ aṇki kaa mani a tọọm, anki kamani ang̣a waamonjaana, anki yin ga pidin ɗiyo, anki yin nga waam mọ yi Paiɗai. i mẹẹndam a waizi, waa yaziṇ gi wụrwụrọ Pọ miyẹ, Pọn mum gan dam, waa ɗumun yaazim, waa yaaz wụrọm iki maminj mamji, se pidim min gan pon mun min ga wuu, je aṇga waa ọ kanum waam gan yaaɗe igum ɗabi liṇ liṇ mum ga waa, mini wa kumun ɗabi ɗa ke ta wisin mu ɗabi liṇ liṇ, mo koobe ɗabi ka liṇ, min yaan pondaụ nam minga muje aṇga- ang̣a waa monaṇ yazin waam ɗabi lin liṇ ini, kana yelam wupọ mo wupe iki koṇg, kazak kazak mannọ mọnọṇ in kazak kazakum njo iki ne kazak kazakwu? amma mum ga waa meendan waa wup yalam nam koṇ ti ini, waa saan waamonjaana nam koṇ, mo pod po tam muje wa neji ga aiyee̱!!! muje mum ga, a mum ga waa pọ pakni pọndau miyem ga waa pọ pakwu. Pondawi padam kaṇ ubei, wai gan ubei ti iki, ti ki nam anambeen kanda se waamon pọ neeji la'kiɗau ti ki mum ka waa, nam meendam gan yaa waizi anki yam ongo ti meendam iki waizi, Pudei Pudei pon waiz im pip mini oniṇ yamba, an ki mum ga waa, on wai ini yamba wayim moi ganda je yago yi toom po wokinim, ongo yamba po wokini mbendan on waiz ini yamba, neen payinɗayi ti anamgimu, ka mini yaji ukmo idam anangimu wotom kon ki pon ka muwai yamb utukko pon kagi neeji kaga kan ganda kagi yil tubgo, kagi seb miye ka ga miyewaiteje, wam wok kon wa yajo ti kim yam wokkmu ma.